Biby tegna tegna kely zany, voalohany vitsiky tegna kely izy igny de magnaraka zany i alo na atantsika amin'ny teny ampovoan-tany <hesitation> moka, magnaraka lalitry de fahaefatra <noise> a angidigny, <hesitation> fahadimy jorery, <hesitation> fahaenigny a fody, <noise> fahadimy <noise> drakidraky, fahafiry <hesitation> faf- fa- fa- fahafiry <noise> fahavalo fahavalo <hesitation> <noise> i fahavalo kary, fa- fahasivy lambodio ary fahafôlo ômby.